Naján ive'e ndikono dunduu vetuu venró, ndavatuu ndiduve ndvatu iko nuutu ni'i ndekutu kua ve'etu yuyandava tuu ndindue na'a, naja nde jarro xhi'i tunguero yengui yaján xhiutu xhindavatuu tu kuen ñani kendavatu kuenda bola luchi tume'e, tuu uu bola ndunde iin bola ján kanduu va'a nakete luchí chikanduu ko'o ñanuu tuu onren kutunró bola ján kauni kununravichí, ko'o ñanuu tuu vangunatu ndavatu ndono atu junju njuinero tundovero atuu ndekuu kanrejanru kutuchí iha va'a ndavayatuu kundava'a ndonuu kuenta, handunu ndunatu kuján naján chituvero ona'a yukuu venró uun nda'a tunoján ndunda naján kuenta veetu ndono atukuu ya'ájan nduduján vee kukuvuu kende kuenta chuka'a vee kukuduu ke'e kendiko kuenta nduku vee unka yukuu nani chún yunui'o kuduku nani chún ján yeko kundava kenduve nanda'a no'o yutuu yutuu ya'a. Ye'e tuu takakutan ndi iho kutuu ve'e, ñani ña'a vee kutu ña'a no iho kutu nani choto ño'o, ján vete kutu ñotu vetu ñunu ján chichika tuu kubutu vernu ján kungutu kututu kuenta, tuntu ján ñani kuu ndatuu kuenta nani choko unuján choko xhiko nani tikachí ñe'e ñaxuu nunñe tuu nani tuu antuan chí, kujan nadandotu veendu nadadoton nakuyeku kubuu choko yikoján ñanii tundun ndungutun nduu tunduntun ve'e unaronajan ndatuu.